Ami ndi andikpep emi ama akanam obidi utin ke nsii nsii obi mmenam utim ke Ekpene Eki. mmenam utim ke nnetin. mmenam utin ke ito. mmenam utim ke mbiabong ito. mmenam utim ke, <hesitation> <noise> Atan onoyon <noise> Ke mma nkenam utin emi mbighi ek ibad isua emu anade nte <hesitation> owu kied kied anam utim ekethe. ndim. Mma nyene nduọk <hesitation> edudu. mbak etu do ami ndibo nduọk <hesitation> edudu. Mkpri nditọnwọñ emi mmamke kaña utim mmo ọnyuñ ada itie otoño utim ọnyuñ anam utim emi mfan mfan. Ndin ke imi emi nkenomde utim. mma mkpep nditọñwọñ nte esinade edie uwem. kọrọ mma ndok tutu nkesin akamba ada ibud ke ufọk nwed. Nkoud mmo nte esañade enem mkpo. nte esiñade ebin mme mwed. nte esañase edu uwem ma kied eken. nte esañade oboro owu ndin ofo aka itie ukpep mkpo mfo. ñwọñ mme nsii nsii edu uwem emi anade mmo anam ke itie utim. koro kini emi oro edude ke utim anam utim inaha ofo edi eyinọwọñ usoñ anyini mkpep mmo ntra, inaha ofo edi eyin ọnwọñ emi osọpde inua ndiboro akamba owu iko. Ke imi emi akamba owu awudde fin ete mkpo nte nss mkpo nte kunam. ana ofo etre ndinam mme mkpo oro. Inaha edi akamba awud fin ete kunam nte kunam nte. edem usen ofo aka isi anam mme mkpo oro. ke anamde nte ofo uyedi eti eninọnwọñ emi emenerede fin ke imi emi anade emenere mbin efen idaha. Nmyuñ nwud mmo nte ke idem ufọk emi of edude ma ebe mfo. enyene ndidi owu nsukhore idem. idighe ebe mfo inyuñ ita tin iko. ofo obumere oboro. ke ubak iban esisop ndikimia ebe mmo ufia, ke ami nyeemke uto edu uwam oro. mbak oro ami nyonyuñ do ofọ ọdọho ete ke akamba mma mmimo ama ekpep mmimo edu uwem. diọñọ nte asinade akama ufok. kudi inyene sisi ofo ete ke ama imo ikura sisi oro ke usen kied inyene. ofo ete ana mmo ikura trọ ọrọ ke usen kied. Bahade sisi sin ke ikpehe, bahade tro. emi ofo enyenede sin ke ikpehe ke ikpehe. mbak etudo ofo ekeme ndida nwam mfo nnyuñ nda nwam ufok. nwam ebe mfo. nwam ndito ufo. mkpep mbin emi edude ke idak inh nte ke ebe mfo ekeme ndinana okuk. idighe efuri imi ke okuk ọduk edi. Ebe mfo ekeme. Ndinana okuk ofo nte nwan anwam e. idighe anana okuk. ofo nwan ete ebe mfo imo inyenekero. ofo akan abup ọkuk mfo enim. eyem ebe mfo ikpoñ obo ufen kpukpru ini. ikinam ntra. ke edieke anamde ntra ufọk ndo mfo iminyene inem. Edieke anwamde ebe mfo k’ufọk. onyuñ anwam ndito mfo ke ufok. ufok ndo nyeyene inem. ofo ke idem mfo iyekud ete ke ufọk ndo eke ami ndode mi ke enem min eti eti kini emi mmino ma ebe mfo iketoñode ndo ebe mfo ikinamke ndo kaña. ikpehe okuk ke ibud mfo. Tie ma ebe mfo mmifo ikok ibud. inam nkok ibud. edieke ofo enyenede tro. si tro mfo di. ebe myo iyenyene tro. si tro mfo di. ebe myo iyenyene tro. esii tro nsie edi. mmufo owu iba ida idian kied inam nkok ibud ndin mmufo iworo ika ibine mme ndinyene mfo. ebe mfo. Edieka anamde ntra ofo nwan oro uyedia ukpono. ebe mfo nko uyedia ukpono. Edi edieke ebe mikinemke ndo ke ibud mfo. ofo inyuñ uyime ke ndikiene ebe mfo nnam nkok ibud. mbak etudo ebe mfo akamam ndo ke ibud mfo. ofo nwan oro umunyene ukpono. Uka ma usoniyedọhọ fin ete aṅt toño oko ebe mfo akada fin ekesin ke ufok. mmeman ndito ono- e. ukeme unam nkok ibud ma ebe mfo. mbak etudo ebe mfo edi edinam ndo ke ibud mfo. Ke edoho. ke etu ada ma etu atañi echid. ke ofo enyene ndida ma ebe mto. mmufo inam nkok ibud.